Banat binata yang mapaling longa <hesitation> wara bote misal, bote loa dipehe kai longana karena na loa kamenta dou siare. Nggoncu do nggoncul da, tiwau diraka pokona roci rau sia, nggori ede wara auma paling longa ke <hesitation> anu ausi ngaranake <hesitation> beo. Beo ka longana karena roci siaka dan tiwau dirakae, susa di kumpa, naloa kamenta dou siaren. Ngaha bote biasa kaina mpaan ese doro ni, mpaan ese doro aka <hesitation> fuu haju mboto, doro mantua na mboto ku siare. alumna ede fuu hajuku kusi mpaa kai siare, nggoncu do nggoncu da ngaharo wua haju. Dana waura kurani waura kura botere ke, waura kura. Biasa kai siare hido deka lokona mango deka wo'o na, waur deka kura musima dohoni aina pana ai londora siaren londo awa rasa ngupa oi nono. Ngupa oi nono ngupa ngaha, londora aka uma douka, pala waura kura aken. Nah kalau peo, peo rau samapa rewo aka doro rau sia, sama raupa posisinani tabeande more ese doro, pala si wausi mango aire lao awa, ngupa dingaha ngupa dinono awa rasa. Edeku ampo loa edaba dou loaku umpam doure.